<laughs> Hôkizao gny toets'andro Indonezianina; <laughs> amin'ny <laughs> trôpikaly am vola novambra sy may igny; da magnora; <laughs> da amin'igny koa gny fi-fiotaza. Fa mana avao koa i ny toets'andro ekoatôrialy. Misy rivotsy mafana; da sady mandomando mandritsy ny tao. <hesitation> tsy afak'ora. Zay gn mahafahafa gn toets'androndreo agny.